میں دس سکدا ہاں کہ اک پیبر کلیپ کیمیں کاغاں کٹھے پھڑ کے رکھدا ہے۔ پیجاں کے لئے اک چھوٹا اتے آسان اوزار جو عام طور تے پتلی دھاتو تار توں بنیا ہوندا ہے۔ تار کئی وار گول جاں انڈاکار وٹ مڑیا جاندا ہے۔ جس نال اک سادہ اتے لچکیلا فریم تیار ہوندا ہے۔ اتے اس طرح اوہ کاغاں مضبوطی نال پھڑ کے رکھدا ہے، الاسٹک طاقت کارن۔ کجھ پیبر کلیپ پلاسٹک دے وی بنے ہوندے ہن۔